نجول له إن يب- يبدل السكر بحاجة طبيعية، يعني مثلا يأكل فواكه، ينجص شوية شوية، ما يجطع السكر مرة وحدة عشان ما يصير له <hesitation> ما يصير له تعب أو إنتكاسة، يركز على وجبات فيها توازن، سكر فيها معتدل عشان ما- مش كل شوية يبي الحلو، يجي في خاطره حلو، يبي يأكل حلو.